Raha aminahy manokana alongany anh fomba fiasanà lasia elektrika zany anh aminà fanapahana kakazo de mazava ho azy hoe am'maha-elektrika ananjy zany anh mila courant, de arakaraky kakazo tapahinao zany anh no andidianao ananjy hoe <hesitation> am'rirany sa amin'ny halavany.